إذا اضطررت أنتظر ثلاث ساعات أول شي بسويه أستغل الوقت في قراءة كتاب أو رواية، هذا الوقت مثالي للغوص في قصة جديدة وإذا ما كان عندي كتاب أقدر أستخدم الجوال وأقرأ مقالات أو قصص قصيرة، أكيد بيمر الوقت بسرعة وأستمتع بالقراءة.